افضل اطلع مع العائلة لأماكن ترفيهية مثل المجمعات والحدايق والأطفال يلعبون ونقضي وقت مع بعض البعض ونأكل وجبة في مطعم وممكن نروح الى السينما ونطالع فيلم وناخذ نفيش ومشروب معاه ونستمتع بوقتنا واحنا طالعين وبين الحين والاخر نغير المكان لتجربة جديدة.